Suga kan no waɗirtee kanjum woni ɓaawa ɗum heli rekeeje ɗum waray ɗum hamƴa ɗe ɗum itta ndiyam ɗam to ɗum itti ndiyam ɗam sey ɗum ittana ɗam tuundi to ɗum ittani ɗam tuundi ndiyam ɗam mboɗɗam sey ɗam jonge to ɗam jongaama sey ɗum heɓa suga waɗari fayndi maajum ɗum woƴƴina ɗum ɗum warti suga.